Anni laiyaji ran zaman a'laiyabi doman been su'an samaniga laiyabi jamte moo kum-kerere riga iya laiyaji doman laiyaji da'an nan-ni neran wa geente nwa bebban-ga lep vien don-ma lep naa ikeg-geen iku domosu ikeg geen ko nya ageri idibu para'aduman su'an-nanan apere idibuga ikumaro ba nagan nyabu penan nwo nagan-man neran nwo malori sagga-nan neran nwo tum-nwa-nanna iwo ri gabshi en yakotubu egabshige yakotubu, egabshige yakotubu wema ku'a pog liro geen nagan esageen nan veran den kenan kaden wora awa wogganan amma karan esaran pat an veranden kenan-nan sai su'u nya weden bebi nwatebe emma lebandani nya ema vien lebani nya ma temshi lebani nya iku'a nago kun kegore to wa geen tebega apog'ai sai mana nedon ba'an iya'in sadaka nyagea na-nan ikeg nyagera-geran'in sadaka memburan nyagera-ran nyageraga i'kakii kaki aku'a sagorondaji worama ku'a sam ku'a wrao tum do so wiwa penda be bebden lebanbe kuma penbu da'anbo wi ja'an benso to eimge'enti ma nya nagankun samore bebden saden geen nagmanan ka geen to bumdon-bumbu da'on-nanya lailai engate amma an weyanga a tob wemiyan layaji den domana bien. To nwa bebbe nwa penda'an tebega apog juguri aba'a dom su'u-ran apog juguri. Neran-nan wagite'an nag'nyara-ran nag-nyaraniga akuamaro jiman'in dori woma akwa nago amma wopat ana temdaga nan amomshi wori tund gangshira naranga <hesitation> andom geran laman wobe nag geran barka da sallah den membu edomge iya nagan barkada sallah den membu edomge iya nagan barkada sallah iya nyena-nan nyam ya'ango i'nyenan nyam ya'ango inyenan nyam ya'ango edomge nyin su'u lam kenan har-kori maa nedenba'an ekashi penbu ga'a lumoranga pat ma nyenan membu domge su'u lamden to ko dimane kafin jimane idi den nagan nyabuden bamdagan beniga memba da'on nakiyinkasi domgeran lamden kowora newopsanabu denma neran nwa seseberanga ageran lamdan domango amma bika nogga inwayimeso inpogme nyam shin esam lietamiriga inpogme nyamshin mawawin su'u made-geran dangeran naggumanan barka da sallah so enwayine geran yam nedonbuso. amma nedonbu gete ege barka da sallah nagan enag-ge barka a sallah dani lallai anag'ai lallai anagi harweyan nebu de nagen tun esogomme nyeen iyawo nag-geran to har wemiyan karan-nan. Nebu edogo kaderi amma kaden mo'on nyami ate'anga wemiyan ka'anbe wemiyan ma nebu den sogkanate geran nyam mandon banagon barka da sallah den amma bika penlieran denbo saidai neba'an wora ya'a kusa-kusaran inagiga i'nyakanago. Kumari menwebure bumdonte nyam yadon tega i'nagani su'u hori-riga nya-geran go penden kenan nog nyian-nan-nan nogga immomsiri fa in'nyiri insa-sat mumdeni kaba immomsiri. su'uku nag shemar kajum <hesitation> go'on saran-nan-nan lallaikam wora mumwoga in'nyiri mumwo ga geri sosai ko ne burun go'oga pot mumwote ka'a sama mum'manga samabu te ko go'o ga pat penan iworan-nan-nan iwo ka'an iya gaman nebura woga'an iya nyi go'on lallai sama bube buman nan nan amma wobe gaman wobe pakan momdom kana wii en-game mumwe noniga ipag mumdon kana en-game mumwe noniga inpag-mumdon kanariga anagma nanso donganedon donga somadone bumdon-ma hepti ka'a ge'enso to ko nedonbo haheptinso iya isara ka'anso dimgeen ti iku soro-ran iwogi koran nyenan koh samabu samabu go'o-ga pot ko'ran nyaranga pat penbu da'an go'onbu ivisaran iworan iwo gamana kagi ko iya gamana woo ka iya gamana napenanbebuden egamseshiran to pat iwo ka'gi iwo geen gamon to indai kawe membupe i'nyabudenpe edabudenpe e i'nyabu denpe pat karan iworan wora samabu a gaman ebunden egamseshiran to worawa su'an deran ku bina nien-bien ku tasa nien-bien san-nan kubina ti belengshiwo ku ga'an penba'an kana wora tibelengshi.